Hindiston madaniyati judaham turli bo'lib bu yerda bir ming oltiyuzdan ko'p til oilalari mavjud. Va bu men uchun judayam qiziqarli malumot deb o'ylayman. Hindistonning dini ham judayam ko'p buddizm jainizm, islam va bazida xristianlik dinlar ham mavjud.